He meaʻai ʻono kō Lukia. Aia nā ʻano kupa like ʻole, aia ke kū a me ka meaʻai i puhi ʻia a aia ka meaʻai i hoʻomikomiko ʻia. ʻO ia kekahi mau meaʻai i ʻai nui ʻia ma Lukia.